Tuwita'p yä'ki janu'sh wijtyajpa calle'ojmä, hay veces este wyojayajpa pänta'p, hay veces este este jyäwyoyajyajpa 'yuneta'p ja'ku minyaju ja'ku minu tzu'tzyaje, 'yak tzu'tzyajpa tuwi tzu'we' 'yuneta'p, cuidatzäjkyajpa hasta que 'ye'nhyajpa. de no este este tzamepä'najyajpa, je tuwi ya jenä wijtanhtujkyajpa'p aparte, manhyajpa'p ju ju jutytya'p jana jutytya'p, ka ma wijtyaj je tuwi de no este ijta'nhäyajpa mas, mas pukspa je puro tuwi' ja'ku ijta'nhäyaju jenä, hay vece tuwi äjtyät pä'nista'p nanhyajpatät tzamoj wa'kutyät wa'kutyät e cuidatzäjkyaju, hay vece kyo kyowojyajpatät, hay vece tuwi pya'tpa yatzypänta'p, jenä jäwyoy jäwyojpä'yajpa jenä wijtyajpa, äjtyät nämpatä äjtyät ja'kutyä kyokijpya por cualquier este na'tzkupi'k.